د تخمر پروسه. تخمر د بکتریا یا خمیرو یا مالډ په کارولو سره خواړه او مشروبات بدلیی، پکې تغیر راوړي؛ ترڅو شکر پکې په ګازو یا الکولو باندې بدل کي، ځې پدې پروسه کې ذایقه یې ښه کیږي او نوي یو جوړښت رامنځته کیې لکه مستې او همداراز هضم کې اکثراً مرسته.